Ireo karazana zavatry magnitry ampesaigna ame fandraoagne sakafo: tongolo, da a- <hesitation> persile, <hesitation> kotomila, da <hesitation> ino moa izy ty tongolo lay, <hesitation> sakamalao, tongolo ravina